נוּע אֶל-טַעַאם אֶל-מֻפַּדַל עַנְדִי הוּוּ אֶל-כֻּסְכּוּסּוּ, בַּשּׁ תּוֹגְּדוּ אוּלָא כַּתְפוֹר אֶל-כֻּסְכּוּסּוּ מַרָאט מֻתַעַדִידָה, כּּוּל מַרָה כַּתְחַלוּ בְּשׁוּיָּא דִּיַּאל אֶל-זֵּית וְאֶל-מַא. פִּקְדַּר אַחֶר כַּתְטִיב אֶל-חֻדְרָה וְאֶל-לַחְמּ עִם אֶל-תַּוַּאבְּל פִי אֶל-מַרְקָה, מִן יִתְטִיב כֻּל שִׁיּוּ, כַּתְקַדַּם אֶל-כֻּסְכּוּסּוּ פִי טַבְּסִי קְבִּיר וְכַתְסַקִּיּוּ בְּאֶל-מַרְקָה וְאֶל-חֻדְרָה וְאֶל-לַחְמּ, הִיּוּ וַגְ'בָּה רַאִעָה כַּתּוֹאַלְמּ אֶל-אְגְּוָוא אֶל-עַאִילִיָה.